Tɔ, agā kɔ̄ gominati a kamata kuba, zɔrɔ di la ki la cɛnɛɛ agitā lukpɛ a rubɔ nɛ, kila cɛnɛ ididrɛ zwa zwa, kila cɛnɛ idirɛ zan <hesitation> lagā lo kɔ̄ lan yuwa abli la nayɛ na kɛ, nwā ncoo, a kamata ise a di galo wa kɔ̄ <hesitation> gominati a kamata kɛ a a bɛ kuya la adila agiita a di la isɔɔ gā nwā kɔ̄ lan lan bɛ na kutuma munɔ nwā kɔ̄, dɔmin a kwe agalo di bɔ kuba rɔ nzanɛ ba kɔ̄ tɛkɔnologi, soo <hesitation> wɔ nasara wa kaa kamata ka bɛ di la isɔɔ gā nwā ki lan na ko ɔ bɛ cɛnɛ a kina kɔ̄ di na an iya an iya tsaa agā kaa kamata ka zɔrɔ buwu bnɛɛ dɔ nɛ, an iya zɔrɔ buwu zabɛ dɔ bɔ <hesitation> agā kaa kamata kɔ̄ gominati a tɛmeke la nɛ kɛ na miyɛlɛ a kutuma ise nwā kɔ̄ nka zɔrɔ dɛ lan cɛnɛ gitā ishɛshɛ lan cɛnɛ gitā lɛɛ lukpɛ rubɔ. Nyɛ bɛɛ, <hesitation> ikan, gominati kamata, ka ka la. Nkɔ̄ agita dɔ bɔ lukpɛ rubɔ kɔ̄ ba za kaabi la na Lancɛne, nkɔ̄ rusono za na, lan cɛnɛ <hesitation> lamn za cɛnɛ <hesitation> lan za cɛnɛ ika, ko kuwa lan zan cɛnɛ gitá, lan cɛnɛ a a ziki lukpɛ rubɔ ma. Amma kɔ̄ agitá a dɔ bɔ, nkí ika, ika dɔ lukpɛ a rubɔ bɔ, lan cɛnɛ ika wá, nyɛ cɛ lan cɛnɛ a ziki lukpɛ rubɔ wá. Nyɛ cɛɛ, a kamata kunɔɔ gominati a duba agiiblɛ nwá kɔ̄ a kamata ka nɔ nɛ. A kamata kɔ̄ ava kɔ̄ <hesitation> nɛrɛ gbɔ rubɔ dɛ, kɔ̄ gomina- gominati a bɛ tɛmɛkɛ la isi <hesitation> agalo kuba rɔ kɔ̄ a jɛ rubɔ anɔɔ n taki suswe nɛ, ba bɛ di la. Nkɔ̄ ava kɔ̄ ba di la dá, ɔ nini ava kɔ̄ ɔ gbo kina, kɔ̄ jɛrɛ, ɔ nini kina ri, agá kina ri mudud kɔ̄, kuma ɔ nini inganɛ an tɛmɛkɛ rayuwa la, kuma an jɛ la ki la cɛene a ziki lukpɛ rubɔ suswe nwá kɔ̄ an za nɔ <hesitation> damuwa na. Soo, <hesitation> gominati, a di nagá ka kamata kan zɔrɔ kan tɛmɛke rayuwa a minyɛ rubɔ kɔ̄ nɛ bɔ. Kuma kaa dinga zɔrɔ dɛ, ɔ nini lan cɛnɛ <hesitation> agá <hesitation> lɛɛ wa lukpɛ rubɔ na, soo, ag` kɔ̄ dɔ munɔ kwe kɔ̄ da nɛ kɛ na.